مرحبا عفية بس اريد اسال وين اكو هنا يعني الكي مركز شرطة قريب لان اني هاي اول مرة بهاي المكان فمحتاجه اروح ممكن مثلا تكلي من وين اروح عاليمين كبل ايه وبعدين اظل كبل اول يسار ثالث فرع عاليمين تمام شكرا